Japu kini bala-a, kini bala me japu dinya iye kalai dugote ke̠ ina piri meme iye yeme ibiya te i dugo ina piri gborisaki i iyongon o se̠ menji-te̠ i̠ saki iworite i̠ saki ma bi̠i̠ soye-soye ke ibete ya meme bo te a dugoyeme ma si̠ ke̠ iba-ao. me o omongibo i̠ ekwein barame ibiya kala kala or me i̠ ke̠ ekwen apiriwa ri bra or iye ekwan so i inate menji so ba i̠ okome dugo gbosaki iapu inganite i inbo wolote ekwen inbo priba bralabra ke̠ inbo beba japu i̠ piki beba <hesitation> igote-o igote-o itubo gote ane agote ibala o̠ <hesitation> ingbe iyelorame aribelebra ye te-oī a ibelebra yewa saki ani tomi nabu belebra-oi i̠apu piki oko bai okome ke̠ ekwenba iyeri mate iyeri i̠nga <hesitation> meme te ayeyeme inga-inganima ayeyeme siye so japu indukuwa indukuwa ane i̠ ke ina be bii so ofori i ke ina beye so ofori o but i̠ inganite inganime ke tatari be̠ tomikiri okosima-a iyeri ina ingiapu <hesitation> i̠ mma-bo so. jein sigimabo so i̠ yeyai te inbo bo ilakuma. Ya meme te i̠yei̠ yeme ibaya je̠ne̠ bari yema i̠ye ake ina mie ware̠ i̠yeri so̠ L lbunimi te menji so te but moku be awome bari okosima-a anisaki be tomikiri <hesitation> iyeri tubo iye-yai te iminabo or ipakabo, jein sigimabo so̠ or iminabo so̠ bo̠ ilakuma i ingani ipiri iyeme yeye ke ibiya bese i ifomba i ifomte <hesitation> i mu dugo ingi piriba, ingi jasaki i̠ mu kuma ingi piki ifom sawa. Ya me̠-e̠ i omongibo ke ti̠te̠ iyomongibo ekwen kuma iyeriso piki ekwen inbo pirim ane i̠ inbo wolaimo i̠ inbo wolotia mo̠ okome ke̠ inganiye-ane ani saki we̠ tomikiri moku but moku i̠ ekwen saki̠ tu̠wo so̠ ekwe̠in minapuso i̠ ekwen pirie bobe so̠ imbru-brue. Iyeriso i̠nye mi̠e ekw ein saki kpoti me <hesitation> ekwente okiyeribo bari bo̠a ane moku mi̠-saki be tomik-i̠ri̠ me sime mi-sakibo awome-ma simea-ri bra ibi-anga ofori animgba wake̠. Owume soma troko-troko mue lbi-anga be-e wa fom-fom te japu oke̠ye̠ japu okiya te i̠ okome ke̠, wa okome ke foma mue ane ani sime bra. wa piki i yeri omongibo so i̠ yeri ibiyaso wa piki dugo, yeri kuma i yeri ibiya bebe-e te̠ abolamam a dugo-ipiriba minese meme iyeri ibiya ibelawa a̠ dugo̠i no be say a̠ i̠ be̠ obuju fiyefamate aniya meme i yari-te a bo kuram te̠ ibelawa be-e a dugo lpiriba, ibela-a iyeniya ibiya me a̠ piki dugo i̠ piriban odu̠go̠te̠-e bakake wa-ke fre̠e kam sote̠ pele free kam me sote pi̠ki̠ menji soba orubo-rubo amina-anga da-ana-ni, enebate a̠ isinte ama saki na tra saki na ke isinte imin-iniya be-e yeriso abari isinya ane wa ke anga me kon bra. ane ani bo <hesitation> late̠ tomik-iri, japu piki emi te iyeme dugo-ina prite-e i̠ oki̠te i̠ beba imbra i dugo ipiriyeme ibiwere o̠ imiete o ingbe anisaki iyofori so̠ ingbe moku bere iyebia anī ke ininasime brabo a yeme yewari saki a̠ bo.